Yoji este ye long cumuyju teji este montaña teji wing yawa tec yec yepo tiempu este o yoji tumo long an’itpa este libertad long jepa bienes comungales jo joga ca lado oga lado yuga lado annaejoga derecho joga te montaña teji animal teji este chicu teji moat teji gats teji joyong teji, te long togay te woti jong togay pues yeji te joyong an togay yec campiatsocpa campiatsocpa teji apuyong ca peca tiempo campiatsocpapo yec te mas te jalong togay campiatsocpa mingasucpa tsacucupa puy ñuji te chicu te gats te moat te joyong y pos oy tsocupa et ngama yec on tsocupa de metsaong metsaong este pon togay pon motasoong pon o pon ñoji asta de masang yocsucpa y este puet ñoji gumpuje yocsucpa yec casi tome yamoam yocsucpa tong ispoçpa lle la gloria tung te este woti, ga long pi yojo este pon socio

Pʉñʉji tzatʉkjʉ hʉy yacasucpa hʉy tasucpa ca este ca nas saak tzʉcsucpa este te cuy hʉy <hesitation> hʉy tasucpa a ca'sa cap este hʉy yacasucpa ca juyʉnʉ y te tzuji pues este lampara winji lampara hʉy tak mechsucpa hʉy tzʉmsucpa cay lampara ya sea hʉy pʉsucpa te llanta te viejupampʉ hʉy wʉcsucpa hʉy nʉmjayshucpa camara y hʉy tzʉmsucpa cay lampara cas cap hʉy tujcasucpa y ca'sa este hʉy mechsucpa pʉñʉji cap nʉaŋ aca pʉñʉji te tʉn tʉgaymʉ ʉ pʉñuji jʉʉ te tʉm tʉgaymʉ te fruta tʉgaymʉ tʉn cʉnʉseshʉcpa yʉji te nʉʉ aca te iquitʉgay te amate y te te sʉj hʉy tʉm te chucsʉj hʉy tʉm y hʉy mechsucpa pʉñʉji desde a las siete a las ocho a las nueve de la hasta pʉñʉji cap teg gente este hʉy mechsʉŋ quejpa te juyʉnʉ wat este wat jʉcsʉ cap hʉy patsucʉ pero ca mero campichʉcpapʉ cap hʉy musucpam timʉdʉ hʉy hʉy aŋitsucpm paciencia u gracia hʉyshucʉ maña hʉyshucʉ para que hʉy mechsucpa hʉy yacasucpa y yʉji pues ca majde conocido majde maʉjpa este ʉ tʉn cʉspa majde yacahʉypa te te juyʉnʉ te juyʉnʉ tep wʉjʉ cʉshi